أكبر إشكالية لي ممكن يواجها الانسان دابا أو في المستقبل هي الإشكالية ديال البيئة، البيئة المستدامة الانسان اذا محاولشي يحل هد الإشكالات المرتبطة بالاحتباس الحرارري ومجموعة ديال الإشكالات المرتبطة به فغتكون الحياة ديال الأجيال القادمة صعيبة بزاف.